أجدم هواياتي هي الجراية، يعني بدأت أمارسها من وأنا صغيرة لما كنت أكتشف يعني من مكتبة المدرسة، وأجد فيها يعني قصص كنت أقرأ كل شئ تيجي فيه بيدي يعني من قصص، روايات، معلومات، القراءة يعني كانت تفتحلي أبواب جديدة ،وتخليني يعني أعيش تجارب مختلفة، وهذا الحب للكلمات أستمر معي لحد هذه اللحظة.